Pensende a su chi apo fattu in tota sa vida <hesitation> a sos <hesitation> ottantatres annos <hesitation> mi intendo una pessone chi, si apo appidu colpos, nd'apo appidu meda meda meda meda chi finzas a sos vint'annos <laughs> si potet narrer non mi so mortu, ca proite pro non dare unu dispiaghere a sorre mia e a mama, e ca proite non mi interassaiat de vivere, però est istadu unu periodo solu, poi mi so resu contu chi, pro a mie torr torrende <hesitation> a in segus aio fattu totu su chi apo fattu finzas a oe, ca proite apo vividu sempre 'ene, apo fattu sempre su chi cherio deo, ma a cun rispettu 'e sos atteros, è ovvio no <hesitation> no, so istadu sempre 'ene, qualsiasi cosa mi siat suzzessa <hesitation> repito, apo appidu colpos sempre dai custu cuddu cudd'atteru andaio a iscola e a sa a su periodo de sa prima prima <hesitation> fio fatende sa prima media e, malaidu. Fio fattene su matessi <hesitation> la prima industriale, a sui periodo e su, malaidu. <laughs> Mi fio <hesitation> fio fatende unu corso de linotipista e, brujadura <laughs> Chi mi aian lassadu pro mortu cun su ‘entolu già subra, pro narrer, e poi si sun abbizados infatti devo sa vida ai custu chi, unu muradore chi bi fit di fronte chi fit trapagliende, chi m'aian postu già su su lentolu supra, pro mortu no, e m'at massaggiadu sas mascellas <hesitation> <laughs> ancora 'iu, e sicchè no est chi, totu oe m'aspetto dai sa vida pius de su chi ap'appidu, e ap'appidu meda, si totu, chi sa zente, boh forsis deo ca proite <hesitation> torrende a bomba, l'as vivo <hesitation> las vivo sas cosas, cioè non <hesitation> las assaporo 'ene non non mi passat niente senza chi siet mastigadu mi, propriu sa cosa devet essere, e cussu mi mi attit mi mi jughet a 'istare 'ene A istare 'ene cun a mie e cun sos atteros, a e poi sa bell sa bellesa <hesitation> est chi deo vivo sa vida 'e sos atteros puru, deo su chi fatto deo passat in <hesitation> mi interessat relativamente, vivo in funzione de su chi faghen sos atteros ca proite pro narrer unu unu quadru meu l'impitto, l'apo già nadu, però non mi interessat pius de tantu, mentre invece unu unu quadru de attera zente mi mi dat pius, ca proite s a bellesa de sa vida, est cussa de essere a sos atteros, cando unu <hesitation> vivet, cumprendet su chi s'atteru faghet, est comente chi vivat sa sa vida de cussu puru <hesitation> manu manu chi divento <hesitation> beh, la vivo mezus, mezus ca proite zertos naran, ei cando fio giovanu <hesitation> tando fit bellu faghio custu cuddu cudd'atteru, no no bi nd'at, sa forza E s'ite si narat, sa bellesa de sa vida est su chi tenes intro, e chi tue, deo oe l'impitto, m'aspetto de pius de dai cando tenio, primu non <hesitation> cando, s'ultima notte 'e s'annu mi 'eniat su malumore ca proite fit passadu un annu senza aer senza aer fattu niente de de importante de coso, invece como ca <hesitation> boh ti intendes appagadu de de <hesitation> boh ti abbaidas intorno e e ses cuntentu, cuntentu ca proite <hesitation> tenes, pensas a su incras sempre, una cosa chi, si primu ti, s'incras fit una cosa chi ti ti toccaiat chi ti faghiat restare ma- male ca proite, ei, su dramma ca su sardu ispesso cussu lu tenet, cussu de essere negativu e. Deo invece como, s'incras est una abbertura, abbertura a totu, abbertura a sa cultura, abbertura a istare 'ene, abbertura a vivere, a, totu positivu, no bi nd'at de, non mi intendo de istare male